Ñoiyó tá ñaivii ni ñoiyó tá, nra vana vanatá. kini vá komina nañó, ta vana ña konetao chín'na kini ho caridad noná ta. <hesitation> to kichí in né. tatí ta xana no kana nigan xana na kuchína, nrida ña keana ñá konrena ñaivii chín'na.